Re'ee han kinwura re'ee waqiib' waqiib' oor reh re'ee reh reh jonera tii ja'ar re'ee kinwura re'ee juntz'ip reh chaq'ab' juntz'ip reh jonera tii ru'uum la nikamaniik han niq'ar ke ruu' ruu' wuquub' waqxaqiib' re'ee oor nawura reh re'ee reh janaj q'iij re' re' kiroo tah ar moo nawura k'eh wuche' kimik cha tah ar moo nawura juntz'ip ka re' wuche' re'ee tah riwii' awaansil reh nakamna je' waqiib' oor niq'ar han ke re' re' kiroo reh nawura